Itiémi ñkéliọnọké ádè toñọ ké ètokètok ámi, mmásè mmá ñwire. mmirè ñwirèdè. mmirèdě ánèm yién ké ètokètok ámi. Nkèmák nnuk mkpon, ámi ñdiliọño ké ágwo ukà ùfọxñvwèd àdé mkpo kènémè ákànà, ké àndédè mkpọ àké fọnọ káná nnwk ká ùfọkñgwédè mfọn-mfọn, nnwk kà nvwèdè mfọn- mfọn. Ejo ámàchiere, áminàd mmọñg jié mmá, nniọñọ mbò ké áfọñ ámusànà. mbèn áfọñ ámidé nsiné mfọn-mfọn mbọbọ mbọb mi ánéchọñ ndáká ùfọkngwed, titia ánuké kpèp mkpọ. Ankpé mkpọ mfon-mfon ámá-á, ánungwọ idáhá ùfọkñgwéd ásuánáke, ámi nyoñg dï ùkak, ámámi ádinọ ndidia ndia ndidiáde mma, ánye ñnun ùtom. àmi ñká ùtom àdé. Amánnuŋ ùtom àdé ámi mmò ké àmágwọ ini ntom ké nnádákà àbòdò, ámánuñ igwọ ini àdé. amj ndàkà bọd nkéwué bọd ámi siá mmá ámá bọd étiéti